'A'ole wau he kanaka e ho'omo'a ai i ka mea'ono, aka 'ike wau o ka mea mua e ho'ohui 'oe i na mea i loko ho'okahi pola ho'ohui maika'i a laila ninini i loko kahi pa a laila ho'okomo 'oe ma loko o kahi ho'omo'a.